शादी ब्यो खर्चों थै त हम इन बजट बणान चैद की अनुमानित खर्च कतकू हुवालू। शादी स्थान किराया कतकू हुवालू। भोजन-पानी मा कतक खर्च ह्वे सकदू। सजावट संगीत मनोरंजन फोटोग्राफी बीडियो ग्राफी कपडा एकसीरीज यात्रा आवास खर्चों थै प्राथमिकता दीण प्वाडली वे हिसाब से। आवश्यक खर्चों थै पैली रखण पुण च। वैकल्पिक खर्च बाद मा। अपडी आय अनुसार हमथे खर्च कन पुण च। व्यय योजना बणान चैंद।